сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл елу сегізінші эпизод
бүгін біз менің досым қайсардан саяхат туралы интервью аламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
мен бармаған қазақтың атырабы маған кел деп мазалап шақырады
мен баспаған қазақтың топырағы арманымдай алдымда жатыр ағып
мен татпаған қазақтың дастарханы маған ылғи түсімде ас тартады

армысыздар ма қымбатты подкасттың тыңдармандары
жаңа эпизодқа қош келдіңіздер
бүгінгі біздің интервьюіміздің қонағы осы саяхатты жақсы көретін және де қазақтың әрбір тауы мен тасына аяғын жеткізгісі келетін тамаша жігіт қайсар
оның кім екенін өзінен сұрап көрелік
саламатсыздар ма ііі талшынның подкастының тыңдаушылары
сіздермен сөйлесіп отырған бүгін қонақта қайсар тұрсынқожа
республикалық физмат мектебінің түлегі
қазақ британ техникалық университетінің түлегі ііі ақпараттық жүйелер және химиялық технологиялар мамандығы бойынша
ііі қазір білім саласында жұмыс істеймін
және саяхаттағанды саяхатқа шыққанды өте жақсы көремін
армысыздар ма тағы да
біздің жаңа эпизодымызға қош келдіңіздер
бүгінгі біздің қонағымыз аса да қымбатты менің досым қайсар
қайсар өте жан жақты адам
мыңдаған тақырыптарға онымен сөйлесуге болады
бірақ та сол мыңдаған тақырыптардың ішінде бүгін үшін біз үшін қызықты болған тақырып ол саяхат туралы болмақ
себебі қайсардың саяхаттан өте көп тәжірибесі бар
сондықтан қайсар саяхат туралы сөйлесуге дайынсың ба
ііі дайынмын рахмет
ендеше саған қояр алғашқы сұрағым өзіңнің саяхат тәжірибең туралы айтып берсең
қай елдерде болдың
қазақстанның қай жерлеріне саяхат жасадың
ммм енді ең алғаш үлкен саяхатым өмірімде алты жасымда ауылдан қалаға көшкен кезде
оған дейін әлде әрине ііі қалаға келіп жүрдік
бірақ қалаға келгеннен соң алматыға ііі алматының айналасына шыға бастайсың
өзіміздің медеу ді алып қарасақ та
ал одан кейінгі ең бірінші шетел әрине ііі алматыдағы көпшілік ііі сияқты қырғызстан болған шығар ыстықкөл
ал одан кейін мектепте оқып жүрген кездері тоғызыншы сыныпта ііі олимпиядаларға бара бастадық
сол кезде қазақстанның басқа да өңірлеріне петропавл ііі яғни қызылжар ііі одан кейін і кереку семей жақтарға ііі олимпиадалармен бардық
ал ііі басқа да і жақын шетелдер ресей беларусь сөйтіп басталып кетті
ал і кейін магистратура оқып жүрген кезде ііі европа бойынша евротур жасадық
одан екінші магистратурада ол і оңтүстік шығыс азия елдерін араладық
содан кейін ііі өзім кішкентайдан армандағаным ол саяхат болатын
жалпы қазақстанды әртүрлі жерлерін
енді өмір маған сондай бір мүмкіндіктер сыйлаған шығар
ііі белгілі бір саяхат ііі болатын қазақстанды аралайтын осындай бастамалар топтар бар немесе қазақ географиялық қоғамның экспедициялары бар
соларға мүше болып та қазақстанның біраз жерін түкпір түкпірін аралау ііі мүмкіндігі туды
мхм тамаша сонымен барлығы қалай басталды
неліктен бұл сенің арманың болды
ііі жалпы саяхаттау деген арман білмеймін қалай туындаған
маған ең бірінші қызығушылық ііі географиядан басталған сияқты барлығы
себебі ең ііі бір екінші мүмкін үшінші сынып оқып жүрген кезде әкем ііі әлем картасын алып ііі маған көрсеткен кезде і страна сапожка яғни етікке ұқсайтын мемлекетті тап деді
әрине балаға ол өте қызық
мен бүкіл картаны іздеп қарай бастадым
ііі ол кезде бірінші реттен таппадым
міне италия дейді
италияның ііі картасына қарасаң шынымен де етікке ұқсайды
ол сицилияны теуіп тұр о қандай қызық керемет
ііі картаға қызығушылық географияға елдерге қызығушылық негізі содан басталып кетті
одан кейін төртінші сыныпта ағамен бірге і мектептегі компьютер классына барғанда ол ііі мен тыныш отырсын деп маған пэйнт бағдарламасын ашып беретін сурет сал деп
ал мен ол кезде і қолымнан ештеңе келмейді сурет сала алмаймын
ііі ең оңайы не
сызықтарды сызасың оны ііі заливкамен дейміз ғой яғни оны түрлі түске бояйсың
яғни ең оңайы ііі мемлекеттердің туын салу болды
иә сол мемлекеттердің туын салу арқылы мен і одан бетер географияға қызығып
яғни мемлекеттің туын жаттайсың оның астанасын жаттайсың картасын қарайсың қанша халық тұрады
сөйтіп сөйтіп қызығушылық барлығы ііі әкеліп
әрине кітаптарды да айтпай кетуге болмайды
жюль верн бар басқа бар
саяхат туралы кітаптар ііі кішкентай кезімнен еліктіріп сол бір тылсым дүние тылсым әлем өзіне қызықтыратын
және бала күнгі арман ііі оны енді орындау ііі сатылы түрде ііі жүріп жатыр деп айтса болатын шығар
мхм бала арманның ақырындап іске асып жатқан кезеңі
суретшідей сомдады дала
жол жүргенде жайдары сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа
жол жүргенде жайдары сұлу самал майданы көңілімді жайлады жаңа
ооо алыс түзу жолдармен заула жүрегімде оттай сезімім
енді өзің көптеген жерлерде болдың
сол жерлердің ішінде өзіңе ұнайтыны қайсысы
ііі егер мен ііі бірнеше жыл бұрын бір үш төрт жыл бұрын бұл сұраққа ііі сіз маған осы сұрақты қойсыңыз мен мүмкін бір шетелді айтушы едім өзімнің болған і шетелдерімді
ііі мүмкін австрия вена деуші едім мүмкін лондон деуші едім мүмкін камбоджа немесе индонезия бали аралдары деуші едім
бірақ ііі соңғы жылдары соңғы бір жарым жыл көлемінде мен қазақстанның ішін біраз араладым
яғни ішкі туризмді көрдім өзіміздің ұланғайыр даланы көрдім жусан иісін сездім туған топырағымыздың иісінің ііі өзіміздің қазақылықты ііі ауылдарға барып көргеннен кейін мен білмеймін өзімнің бойымда бір күрт өзгеріс болды
яғни мен өзім сезіндім түсіндім осыдан басқа маған керегі жоқ
яғни мен нақты сенімдімін мен қазір ііі бүкіл әлемді араламасам да бірақ әлемнің кез келген нүктесінде болсам әрине ол маған ұнайды керемет дүниелері көп бірақ қандай болса да өзіміздің отанымызға жетпейді
мхм соның ішінде қай жер үшін ерекше
ііі егер і өзіміздің қазақстанды алатын болсақ ііі өзім үшін ең әсерлі ең ұмытылмас жерлер болған ол ііі менің ойымша ең бірінші әрине ұлытау
яғни ол ұлытау ауданын алатын болсақ біз і былтыр ұлытау мұрасы ііі экспедициясының аясында бір апта бойы сол бір ғана ауданды аралап жүрдік
ііі қазақстандағы ең үлкен аудан
бірақ жер ауданы бойынша грузиядан да болгариядан да үлкен
бұл біздің бір ғана ауданның ііі иә үлкен екенін көрсетеді
ол жақта мысалы қаншама тарихи дүниелер бар
ііі адамдары қандай керемет ііі мәдениет ііі
сен бір жерге барған кезде ммм сен көп нәрсені үйренесің
мысалы көп нәрсені білмейтініңді ііі нақты көзіңе басылады да і саяхаттан қайтып келгенде соның бәрін ақтарып іздей бастайсың

мынау неге олай
осындай тарихи оқиға болыпты ғой
оның қандай байланысы бар деген сияқты
ііі әрине сол ііі үш жүздің басы қосылған жер
ііі алтын шоқы бар ол жақта жошы хан алаша хан кесенелері бар домбауыл теректі әулие ііі ақжар таулары бар енді керемет
өзіміздің алматы облысы өте ұнайды
мысалы алматының екі жүз үш жүз километр радиусын алатын болсақ не керектің бәрі бар
өзен де бар көл де бар құм да бар тау да бар тас та бар
ііі жай мықтылап жақсы дамыту керек сонда барлығы керемет болады
иә шынымен де і менде есімде бар қазақстанда бірнеше жыл болмағаннан кейін одан кейін алматыға қайтып келіп жақында мамыр айында біз алтын емел ұлттық қорына бардық қорығына иә
ааа ол қорықта жүрген кезде мен ойладым мәссаған қаншама уақыт бойы мен і ақш та немесе шетелде әдемі жер көп
ой гранд каньон ниагара йосемите деп ойлап жүрген кезімде көзіміздің алдымызда өзіміздің қолымызда сондай табиғи байлықтың бар екендігі және оны қадірлей біле алмайтындығымыз мені сәл ойландырды және біраз өзімнің көңіл күйімді түсіртті
өйткені енді сырттағыны бағалайсың да іште өзімізде қандай байлық бар иә
иә мысалы алтын емелді айтып өттің
алтын емелге қосымша тағы айтарым егер біз осы жылы ііі үстіртте болдық
ііі маңғыстау өңірінде киелі жер
ол жақтың өзі бір тынып тұрған мифология ііі тылсым дүние және табиғаты
мысалы сен жерде жүрген жоқ сияқтысың да марс иә немесе басқа бір керемет пейзаждар
сен оны білмеймін қай жақтан көре алатының
біз ііі шынымен өзіміз көп жағдайда біле бермейміз
соны көрген кезде мен де мысалы алтын емелде бірінші рет болғанда уау
жай ііі сілекейің ағып мә мына осындай байлық осындай керемет алматыдан үш жүз ақ шақырым жерде ме
оған әрине сену қиын бірақ шындығына келгенде солай
мхм барлығы таяқта тастам жер деп айтсақ болады иә
жақын жерде және машинамен кез келген көлік түрімен баруға болады
енді жерлер көп көрген жақсы
айтасың бардым осындай көрдім деп
бірақ ең есте қалатын нәрсесі сонда болған оқиғалар
өйткені бізді сол жермен белгілі бір әсер оқиға бір нәрсе байланыстырып тұрады
сол өзіңнің есіңнен кетпейтін бір оқиғаларды айтып берсең
ііі мен бұл сұрақ екіге бөліп жауап берейін
ең бірінші і қазақстаннан сырттағы і шетелдердегі і ең әсерлі ііі жер оқиға жайлы айтып берсем
ііі әрине әр елдің бір есте қаларлық оқиғалары болады
бірақ ііі ең мен үшін өмірімде і есте қаларлық енді білмеймін жаман айтпай жақсы жоқ бірақ ммм өмірімнің соңғы күндері нақты көз алдыма келетін бір оқиға менің ойымша ол лондонда болды
өзімнің і бала күнгі арманым ііі өзім і қатты жанкүйер болатын арсенал футбол клубының ііі яғни і жаттығу алаңына барып күні бойы оларды күтіп
сол футболшылармен бірге суретке түсіп арсен венгер яғни жаттықтырушымен суретке түсіп ол да менің бір бала күнгі і үлкен арманымның бірі орындалуы болды

себебі ол жақта арсеналдың ііі стадионында матчқа бару
сол барлығы жиналып келіп ііі лондонның жүрегімде бір үлкен орын алуына себепші болды
ммм тағы камбоджа
і себебі ол жақта ііі мысалы біз қазақстанмен салыстырғанда көп жерді уау керемет мынаның архитектурасы дамыған екен батыс мемлекеттері дамыған деп айтамыз
а камбоджада құдайға шүкір дейсің де
ол жақта да керемет табиғаты да мықты
бірақ адамдар мысалы жеті долларға алты доллар күніне ііі сондай ақшаға өмір сүреді және соған мәз
салыстырмалы түрде бәрі салыстырмалы түрде ііі айғақталады ғой
сондықтан камбоджа да маған өте әсері болды
ал қазақстанда ііі былтыр торғай өңірінде біз і киіктерге қатысты ғылыми экспедиция болды
ііі екі мың і он төртінші жылы киіктер і қырылды
сол торғай өңірінде жалпы бетпақдала і киіктері
соның себебін іздеп ііі жүрдік
енді ііі сол кезде шетелдік ғалымдар і қазақтың ауылдарына барған кезде мысалы лениннің әлі ескерткіштері тұр олар суретке түсіреді де меннен сұрайды сендер қалай мынау ескерткіштер әлі сендерде тұр деп
менің ол өте намысыма тиді
және шынымен мен біздің ауылдарымызда әлі қазақстан тәуелсіз ел бола отырып сондай ұлтымызды елімізді қырған ііі адамдардың і ескерткіші әлі тұрғанына мен әрине қапаландым
және і есте қаларлық енді намысқа тиерлік оқиға болғаннан кейін сол да бір есімде қалды
бірақ ең керемет дүниеміз дәл сол торғай өңірінде біз ііі жиырма күндей экспедицияда болдық
ең алдында ііі франция үндістан ұлыбританияның ғалымдарымен бірге жүрдік
олар сол жиырма күнге арнап азық түлік палатка бар керек жарағын алып енді далада түнейміз деп ойладық қой
бірақ ііі шындығына келгенде біз бір түн ғана далада қондық
и ііі оның өзін біз бір төртінші күні ма эй бір рет далаға қонайықшы деп қана қондық
ал ііі ең керемет ең ұмытылмас нәрсе ол қазақтың қонақжайлылығы
қай ауылға барсаң да жоқ біздікіне түсіңдер жоқ біз сендерді жібермейміз қайдағы далада қонайын деп жүрсіңдер ме үй тұр ғой деп ііі қазақтың кеңдігі
вот сол кезде білмеймін көкірегімді бір мақтаныш сезімі
кез келген ауылға барғанда да анау ііі шетелдік ғалымдарға эй жоқ дайындамай ақ қойыңдар заттарыңды біз қазір бір үй бізді қарсы алады
білмеймін қай үй бірақ бір үй қарсы алады
сондай сенім сондай мақтаныш енді ол естен кетпейді
мхм сонда қонақжайлылық бізде әлі кетпеді деген сөз
көп адамдар көп налиды ғой қазір қазақ қоғамы өзгерді
бізде қонақжайлылық жоқ деген сияқты
ііі қонақжайлылық деген тек бір ғана ұлттық кодтағы бір элемент қана ғой
негізі жалпы ммм қақсайтын жөніміз де бар
себебі көп жағдайда біз қазақылықты жоғалтып алған сияқтымыз да әсіресе қалада
және мысалы ауылға барған кезде сол ііі жүзіміздің ұланғайырлы отанымыздың бір ііі кішкентай түкпірлеріне кіріп кеткен кезде ол жақтағы қазақылықтың көрген кезде сен білмеймін бір ііі білмеймін қалай айтуға болады
бір үлкен байлыққа кенелгендей боласың да мхм
бір тамырыңмен иә сен
ал қалада әрине жетіспейді
бірақ қазірдің өзінде ііі әйтеуір біз і тек жаман жағын байқауға мастермыз да
бірақ ііі менің ойымша қазақта ііі рухы оянып келатыр намысы оянып келатыр
құдайға шүкір жастар і өзіміздің мысалы ііі өзің талшын подкаст қазақ тілінде жасап
қазақша і қалаларда да қазақы стильде жасалған ііі мейрамханалар да көбейіп келе жатыр
соған да кішкене шүкіршілік ету керек
және әрине айтып оны айтып қана қоймай әркім өзі і сол қазақылықты не үшін жоғалтып жатырмыз
ол әркімнің өзінің қолында ғой
мен мысалы иә қазақылықты жоғалттым
мысалы кбту да оқыған кезде ағылшын бөлімінде оқыдық
ііі көбінесе орыс тілді ііі ортада орысша сөйлеп кеттік
бірақ одан кейін сен ойлайсың е ііі қазақша кітап қайтадан оқиын
мен мысалы бұның болмайды деген сияқты
қазақылыққа бәріміз келуіміз керек
иә және ақырындап келе де жатқан сияқтымыз иә
ооо алыс түзу жолдармен заула
жүрегімде оттай сезімім барда
жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда
ұлы дала шақырады алдан
таусылмайтын шексіз жолдарым арман
әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға
әлі талай аттанамыз
енді жалпы қалай ойлайсың
саяхат деп бүгінгі тақырыпты алдық
саяхат мен үшін жеке алғанда ол бір демалыс бір ііі жұмыстан қашу өмірден қашу емес
саяхат ол бір жаңа тәжірибе беретін сияқты
ойыңша саяхаттың қандай пайдалары бар
ііі саяхат ол сенің ой өрісіңді кеңейтеді
ол ең бірінші беретін пайдасы
мен бағана да айтып өттім мысалы қай жерге барсаң да ііі саяхат ол сенің і танымыңды кеңейтеді және алдыңа жаңа жүздеген мыңдаған сұрақтарды жайып салады
неге бұлай
неге олай емес
және кез келген і саяхатқа шыққан кезде мысалы шетелге шыққанда сен ііі бір салыстыра бастайсың
менің елімде қалай
мыналарда қалай
і неге олар мына жағынан озып кетті
неге біз мына жерінен қалып қалдық
және сол көрген тәжірибеңді мысалы әр елден үйренетіні бар жиренетіні бар
мысалы біз бағана айттық иә озық ііі батыс елдері қазір бүкіл ііі рухани мәдени і жақтарынан озып кеткен деп
бірақ ол да ііі салыстырмалы шамада
олардан үйренетініміз бар
мысалы лондонда немесе басқа да европа елдерінде эскалаторда кетіп бара жатқанда сол жақты бос қалдыру
себебі ііі асығып бара жатқан адам сол жақпен өтіп кететін
сол сияқты кішкентай ғана дүниелерден құралады да өзгерістер
бізге соны алу керек
бірақ мысалы бағана камбоджа дедік де
оларда ммм жиренетін тұстарымыз да бар
мысалы олар ііі көп нәрседен ммм оларда коррупция өте көп
сондықтан халқы өте ііі нашар тұрады
бізде де айтамыз коррупция көп
және оны мойындау керек және одан ііі арылу керек
мхм саяхат сөйтіп ой өрісіңді кеңейтіп жаңа өмірге жаңа көзбен қарауға
иә иә мен ііі алдынғы сұрақта сәл кішкене ауып кеткен сияқтымын
бірақ ііі қорыта келсек иә әрине саяхат ой өрісіңді кеңейтеді және жаңа білім береді саған жаңа ііі білмеймін жаңа әсер идеялар алып әрине
мхм мүмкін өзіңнің өміріңе бір өзгеріс енгізгің келсе жаңа жерді көру өміріңе жаңа таным алып келеді иә серпіліс иә
тіпті жай ғана кейде мысалға қалада жүрген кезде бір шаршап кетесің
одан кейін тауға шықсаң барлығы кетіп қалады иә
ойың да миың тазарады
жарайды енді ммм көп адамдар ойланып отырған шығар қайсар көп жерлерді аралайды қандай тамаша мен де араласам ғой деп иә
көпшілік адамдар үшін саяхат ол көбінесе ақша мәселесіне тірелуі мүмкін
сенің ойыңша саяхат қолжетімді ме
немесе оны қолжетімді ету үшін не істеуге болады
ііі мен өз тәжірибеммен і бөлісейін
әрине саяхат ііі қай жаққа саяхаттауыңызға байланысты оның қаржы жағы да әртүрлі болады
әрине егер сіз жақын шетелге мысалы қырғызстан өзбекстанға шығамын десеңіз ол ііі қалтаңызға аса ауыртпашылық салмайды
ал мысалы европаға немесе америка құрама штаттарына шығамын десеңіз ол енді біраз қаражат жинау керек болады
бірақ ііі менің ең негізгі айтқым келгені қаражат жинау
яғни сен ііі жай бір жұмыс істеп бір жалақыңды алып соған толықтай о болды менің ақшам қазір жетеді билет алайын визамды алайын кеттім деп ііі жай саяхатқа кетіп қалу менің ойымша дұрыс емес
мен і ең бірінші ііі саяхаттарым шетелге шыққан көбінесе магистратурамен болды деді иә
яғни ол ііі көп бөлігін мысалы і университет немесе ііі білім министрлігі оның қаржысын жабады
бірақ басқа өзім жеке өз қаржыма шыққан саяхаттарымды мен ііі белгілі бір мөлшерде қаражатты жинап алдым
яғни ол менің қосымша жұмысымнан басқа басқа табыстарымнан басқа қосымша репетиторство болсын басқа балаларды оқыту болсын
яғни ммм орыстар айтады ғой мысалы пассивный доход
пассивный доход деуге де келмейді
бірақ қосымша табыс көзі
мхм сенде қосымша табыс көзі болу керек
яғни сенің арман мақсаттарың бар ғой мына елді көргім келеді мына жерде болғым келеді
сол мақсатқа жету үшін не істеуің керек
әрине саған мысалы белгілі бір мөлшерде қаражат керек
бірақ ол қаражат сен ііі ол үшін аш жүрмеуің керек белгілі бір достарыңмен кездесу қыдырулардан қалмауың керек деген сияқты
яғни ол қосымша мақсат оған қосымша қаражат табуың керек
мхм ііі менің басты ммм ұстанымым осы
иә өзіңе зиян келтірмей иә оның орнына қосымша табыс көздерін таба отырып ақша жинауға да болады иә
мхм а жалпы өзің қалай ойлайсың саяхат қолжетімді ме қазіргі кезеңде
ііі қолжетімді және ііі мені қынжылтатын нәрсе ол мысалы бізде ішкі туризм бағана айтып отырмыз алтын емел болсын басқасы болсын көп ііі мүмкіндіктер бар
өзіміздің қазақстанды әлі білмейміз
мен бүкіл облыста болдым дегенмен де қазақстанның әлі қанша жерін білмеймін көрмедім көргім келеді білгім келеді
ііі бізде бірнеше ііі мәселелер бар проблемалар бар
ол логистика болсын ішкі туризмде монополия болсын
себебі мысалы алакөлге барып жақсы жерге демалайын десең баруың он күн тұруың і қаражаты жағынан турциядағы ол инклусив отельде демалудан қымбат болып кетуі мүмкін
әрине сен і саналы адам болғаннан кейін ол жағын да таразылайсың да
не қылам мен иә мен патриотпын бірақ мына жақта ііі сонша қымбат және ііі сервис жоқ болып тұрғаннан гөрі мен турцияға барамын дейді мысалы көбі
мхм ал сондықтан да бізде ммм көп жағдайда монополия жойылса және әрбір қазақстанның әр қаласына басқа өңіріне жету қолжетімді бағамен болса
яғни эйр астана скат басқа да олигополиялар бағасын төмендетсе яғни әркімге қолжетімді болатын болса лоукостерлер болса онда әрине ішкі туризм дамиды
әрине мысалы менде і сенбі жексенбі бар мен екі сағатта үш сағатта атырауға барып ұшып бара аламын
егер билет қолжетімді болса неге бармасқа
неге ақтауға барып каспийдің жағасында серуендеп қайтпасқа
мхм сол ммм мәселелерге тіреледі
бізде осы европалық лоукостер ашылды ау деймін иә

бастайды иә ол бастап кетті
ііі отыз тоғыз қырық тоғыз елу тоғыз еуродан і билеттері
ііі венгрия мен астана арасында иә
кәдімгідей бағаны неше есеге түсіріп тұр
он есеге ма
кем дегенде он есеге түсіріп тұр иә
иә он те бес жеті есеге нақты түсті
бірақ ол лоукостер оның да ііі плюс минусы бар иә
жоқ ол жастарға әрине керемет ыңғайлы қолайлы ііі қарау керек те
лоукостермен ұшу ережелері қалай
яғни сен өзіңмен қосымша үлкен сөмкелерді апара алмайсың деген сияқты
соны ескеріп і бұл әрине жастарға мүмкіндік
ел көруге жер көруге иә рюкзагыңды ала сал да әлемді арала иә
будапешт ііі қасында тиіп тұр
венгрияның ііі астанасы өзі будапешт
қасында ііі вена бар
одан қатты алыс еместе ііі прага мен братислава бар
сонда кемінде төрт мемлекетті еркін көріп қайтуға болады
иә және өте арзан бағаға
тағы да мен осы жерде бір кеңес айтып кетемін
жаңа қайсар өзі айтып жатты ғой м магистратура арқылы бардым түрлі жобалар деп те
сол түрлі жобаларға байланысты негізі қазір әлемнің көптеген елдерінде студенттерге арналған жастарға арналған түрлі шаралар өтіп жатады
і түрлі конференциялар ғылыми жобалар жарысы ііі тіпті уоркшоп тренингтер болуы мүмкін
және сол тренингтердің біразы ііі фулли фандед яғни толығымен ақшамен қамтамасыз етілген
і ол жерде жаңағы і ұшаққа төлеп береді баратын жеріңізге сол жақтағы өмір сүруіңізге жететіндей ақша береді
әрине оны тегін бере салмайды
оған сәйкес лайықты болу керек
біраз этаптардан өтесіз жаңағы эссе жазасыз интервьюдің сұрақтарына жауап бересіз
бірақ ең соңында сіз екі нәрсені бір оқпен атасыз да
біріншіден әлемнің бір жерін аралайсыз
және екіншіден і білім жағынан өзіңізге тәжірибе иә
біз сол мақсатта мүмкіндіктер беті деген бұрын бетті ашқанбыз
қазір қатты белсенді емес фейсбукта бірақ та сәл пәл белсенді
бірақ бұрынырақ белсендірек менің қызығушылығым бар болған кезде
бірақ сонда да і ондай конференциялардың саны м аз емес бір екеу емес
әлемде қазір күніне жүз болып жатады
сондықтан сондай конференция сияқты мүмкіндікті қолдана отырып та әлемді аралауға болады
иә онда енді сізге келесі сұрақты қояйын
ал енді келесі сұрағым енді сен барған жерлер туралы естідік
енді сен бармаған жерлер де баршылық қой
қай жерге барғың келеді
әрине ііі енді әлемнің бір жиырма сегіз жиырма тоғыз елінде болдым і мемлекетінде
ііі әлі қалған жүз жетпіс ііі жүз сексендей мемлекет бар
ііі оның бәріне барып шығу әрине мүмкін болмайтын шығар
бірақ өзімнің келесі осы барғым келіп жүр ау деген ііі екі мемлекет ол намибия және исландия
ммм ал қандай қызық таңдау неге намибия
ііі түсінемін кішкене ііі намибияда ііі африкадағы табиғаты және адамдары ең керемет ііі ел ең керемет мемлекет деп көп оқығанмын
және ііі ютюбтан да видеоларын көріп
енді басқа саяхатшылардың пікірін де і ескересің ғой
сол көп саяхатшылар айтады намибия керемет деп
сондықтан да ііі маркетинг өз жұмысын жасады
набибияға барғым келеді
намибия сатылды саған иә

ііі себебі ол қазақтарға ұқсайтын шығар
қонақжай сондай ііі кішіпейіл і көңілдері керемет дегендей
ал қазақстанда мен барлық облыста болдым бірақ ііі бүкіл ііі облыс орталықтарында болдым үлкен қалаларда болдым
бірақ мен болмаған бір қала бар ол өскемен
бұйырса осы ііі жазда бір ііі группалас қызымыз өскемендік тұрмысқа шығайын деп жатыр
соның сәтін пайдаланып ол жаққа да барып келетін шығармын
және келесі жылы алтайға ііі экспедиция болатын шығар
және алтайды көргім келеді ііі
әрине оралхан бөкей басқалардың да шығармасын оқығаннан кейін енді бір алтайды аңсайсың сағынасың көргің келеді болғың келеді
сол армандарым да бұйырса орындалады деп сенемін
армандарың армандарың болғанда мақсаттарыңның орындалуына шын жүректен тілектеспін рахмет
қымбатты қайсар бүкіл өзіңнің тәжірибеңмен оқиғалармен бөлісіп жатқаныңа көп көп рахмет сізге рахмет
сөздің соңында енді бәріміз менің тыңдармандарым барлығымыз біз саяхат жасағымыз келеді
бізді саяхатқа ынталандырып бір керемет сөз сөйлеп жіберсең
ііі енді мен бір керемет сөз сөйлеймін деп ойламаймын
бәріміздің қанымызда бар ата бабаларымыз көшпенді болған
бір жайлауға осы шыққан кезде жасылды көкті көрген кезде ұланғайыр даланы көрген кезде ойлайсың да қалай ол жоғары жақтағы отырған адамдардың қалай миына келуі мүмкін мынандай жердің ең болмаса бір метрін сатамын деуге деп
ең басты саяхат ең басты тану ол өзіңді тану өзіңнің туған жеріңді туған еліңді тану
мені бір ііі шабыттандыратын иә ертең барлығымыз саяхаттауға шығып кететіндей немесе өзіміздің туған жерімізді қарап кететіндей нәрсе айта
мен оны мықты ақындар мұқағали болсын төлеген айбергенов болсын басқа да одан дейінгі і мысалы бұхар жырау жыраулардың өзі де қаншама айтып кетті иә әртүрлі жерлеріміз туралы
соны оқыса адамның өзінде ақ пайда болады
мен тек ііі осы бүгінгі подкастымызды рұқсат болса төлеген айбергеновтың бір шұмағымен аяқтағым келеді
сөз етпе дос тақырыптың тарлығын меніңше ол жарлы ұғым
мен жалғыз ақ туған жерді сүйемін
сол арқылы сүйемін мен барлығын дейді
яғни туған жерімізді сүйейік оны ііі саяхаттайық
бірақ саяхаттағанда да оны адамша саяхаттайықшы
себебі қазақстанның көп жерінде көресің трассада алматы астана бойында кетіп бара жатқанда да кез келген жерге тоқтасаң қоқыс жатады
ол әрине өзіміздің і жалпы адами деңгейіміздің мәдени деңгейіміздің кішкене төмендігін көрсетуі мүмкін
сондайларға жол бермейікші
себебі ол біздің үйіміз ол біздің ііі ата бабаларымыз тұрған және болашақ ұрпағымыз тұратын жер
соны сезінейік соны білейік және оған өзіміздің үйіміздей қарайықшы
сол кезде менің ойымша барлығы керемет болады
рахмет көп көп қайсар бүгінгі сұхбатымызға
меніңше осыдан кейін тыңдаған адамдардың жетпіс проценті қазақстанды аралауға шығып кететін сияқты
одан да көп болса қуанамыз иә әрине
және саяхаттау арқылы біз еліміздің экономикасын да жақсартамыз
өйткені жаңа жерге бару арқылы біз ақшаны сыртқа емес немесе басқа бір і білмеймін киімге біз киімге ақша жұмсау арқылы негізі қырғызстанды байытамыз қытайды байытуымыз мүмкін да
ал бірақ та қазақстанның жерін аралау арқылы сол жердің тамағын ішсеңіз сол қонақ үйінде тұрсаңыз сол жерден бірдеңе сатып алсаңыз ақшаны өзіміздің елдің туризміне саламыз
біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос
сау болыңыз сау болыңыздар
суретшідей сомдады дала
жол жүргенде жайдары сұлу самал майда әні көңілімді жайлады жаңа
жол жүргенде жайдары сұлу самал майда әні көңілімді жайлады жаңа
ооу алыс түзу жолдармен заула
жүрегімде оттай сезімім барда
жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда
ұлы дала шақырады алдан
таусылмайтын шексіз жолдарым арман
әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға
әлі талай аттанамыз ұзақ жолға